शून्या बठे शुरु हुन्या रे आधा संख्याका अन्तरमा बड्या अंकहरुः शून्य, शून्य दशमलब पाचँ, एक, एक दशमलब पाचँ, दुइ, दुइ दशमलब पाचँ, तीन, तीन दशमलब पाचँ, चार, चार दशमलब पाचँ, पाचँ, पाचँ दशमलब पाचँ, छै, छै दशमलब पाचँ, सात, सात दशमलब पाचँ, आठ, आठ दशमलब पाचँ, नौ, नौ दशमलब पाचँ, दश, दश दशमलब पाचँ, एघार, एघार दशमलब पाचँ, बाह्र, बाह्र दशमलब पाचँ, तेर, तेर दशमलब पाचँ, चौध, चौध दशमलब पाचँ, पन्नर, पन्नर दशमलब पाचँ, सोर, सोर दशमलब पाचँ, सत्तर, सत्तर दशमलब पाचँ, अठार, अठार दशमलब पाचँ, उन्नाइस, उन्नाइस दशमलब पाचँ, बीस ।